Òhom mi wol ta mu usweny, dor ikikire baw oyi nu oso odua nu eni mo dar`e, oso yor odua eni odare dor eni yor ewane yeny, utom ma krese, oho nu uvekete ekeiny wor uta te mu ekeiny vivi dor udamn ta magne awei fainy, udu fainy mu mon ija fainy, dor ija nu umon umon mu krasine okunu wor mu wane yena okunu uta juw owey, mu krasine iwinwor okunu mu wane yena ubo nu mi wane soma nu ewey yor nu baw nu wor me yena yor, uvan ma uvun mu yens dor iwinkio imo, esi nu tul, mu wane yen, ubo ekeiny wor. Ekuru tam ukpainy na nu amin yor, eni eyin ewey nu egbedin anun me diaya, amin okonu eni ohir, edukoman mu ekire nu ogbagne okume ewey abo okunu me ta swene mu ukor ovumaide, ohom, amin nu ohom ekun eji oyi ovi, ohom ekun eji owol ku won dor, kem ewey abo dor me su dogi mo me va tam mu baw nu me kokrom ewey, dor ebu bekeiny yor me demine kokrom wor der, kemu oso oyun kuwon ubuwo der mu sweiya kpeiny dor ohum nor na nu anum yor, ita wol la goge kemu uderi yaw, imo ke deri yowa ka, osu yi nu oso yor nu mo dare owey, omo tubo, oso omo dor, ohom anun yor odemine mo gbeye ewey krese ohom na nu anun yor odier. Ofeiny ona nu ekun ekeiny yor, oyor ubanu ova nu ojan.